एक हवाई जहाज अपने पंख में लागल इंजन के सहारे उड़े ला, ऊ उड़े खातिर वैज्ञानिक नियम का उपयोग करेला। हवाई जहाज वजन में बहुत भारी और आकार में भी बहुत लंबा और चौड़ा होला, सामान्य भाषा में आकार में ऊ बहुत बड़ा होला। यही कुल वजह से ओकर इंजन एतना ताकतवर बनावल जाला जेकरे वजह से ऊ उड़ सके, हवाई जहाज का इंजन एतना तेज और ताकत से हवा पीछे छोड़ेला ताकि हवाई जहाज आगे उड़ सके।